Meji, meeta, meeren, maaru, meeta, meeje, meejo, meesan, meeta, meeren, maaru, meefa, meeje, meejo, meesan meegua, okan <hesitation> okan-le-gua, eji-le-egua, eta-le-egua, eren-le-gua, erudogun okan-le-erudugun, meeren-le-eru dogun, ogun, okan-le-ogun, meeren-le-ogun maaru-le-ogun, meeje-le-ogun, meejo-le-ogun, meesan-le-ogun, ota. Okan-le-ota, meji-le-ota, meeta-le-ota, meeren-le-ota, maaru-le-ota, <noise> meefo-le-ota, meeje-le-ota <hesitation> meejo-le-ota, meesan-le-ota <noise> okan-le-ogban meeji-le-ogban, meeta-le-ogban <noise> meeren-le-ogban, maaru-le-ogban, meefa-le-ogban <noise> meeje-le-ogban, meji-le-ota, meeta-le-ota, meeren-le-ota, maaru-le-ota, meefa-le-ota, meeje-le-ota, meejo-le-ota meesan-le-ota <hesitation> oji.